Mi wiyam mo o wadda kadungal ngal o ɓuri yidde ngal, o ɓuri wassoraade o watta ɗum warde. Neɗɗo nee so koɗo korsuɗo, tedduɗo, cahiiɗo, ana wara yiydude e maa. Ana haani yiyde ma e yiyngo lobbo. Nden non banngal kaddule kaa, hono muuɗun walaa hen. Sakamaaderema ɓamde kaddule lobbe.